sagale dabati golla eshia sun taanin fed tabadakasit akan dakach faguren dakachan ibid kaeni sagale sun dabeni sun akan feda dum akama feda tadakacha sun badakasit fon fadabeni sun akan fedai, achi sun saana chinaafat akan fedai